Ein, nuɖuɖu kewo mì ɖuna le miabe Togo kekeŋ ba nyigba dzia, <hesitation> mi ɖuna <hesitation> akumɛ, mì ɖuna mɔlu, <hesitation> mi ɖuna fufu, <hesitation> mì ɖuna <hesitation> galii, gali be sisi, gali sisi, wo si na gali mì ɖuna. Mì ɖuna ete, mì ɖuna <hesitation> atite, wo ɖana atite <hesitation> miɖuna, mitsɔna amidzĩ tɔ nɛ ɖuna. Voa le <hesitation> fufu kpa dzia, wo wɔ nɛ le kpalime gbe dziwo. Kpalime ɖaa fia ne eyia, ete fufu le, wo dona ete le fima, wo wɔ nɛ. Miɔ mia gbɔ fiya, gali, kpaku atite, ye galia otsɔna atite tsɔ wɔ nɛ, ye mi ɖu na le fiya. Eye mi gba ɖuna akumɛ le fiya, le <hesitation> nyea nye ŋtɔ ɖeka gbɔnyea, akumɛ edzɔ na dzi num loo.